विश्वविद्यालय जैना महत्वपूर्ण हे कि नाइ कहना बात व्यक्तिके लक्ष्य, रुचि, आउ परिस्थिति अनुसार फरक परे सिकता। कुछ व्यक्तिक तहिन विश्वविद्यालय अनिवार्य होइ सिकता कहलेति कुहिक तहिन अन्य विकल्प जैसेकि सीपमूलक तालिम, व्यबसाय वा आत्मनिर्भर शिक्षा उतरे प्रभावकारी होइ सिकता।